أول شيء تحتاج تختار المكان المناسب ، وحاول تلاقى خلفية بسيطة بحيث الشخص يكون هو المحور ، بعدين تأكد إن الإضاءة، الضوء الطبيعي يكون أفضل ، وحاول تلتقط الصورة فى وقت الصباح ،أو بعد العصر، ولما تصور اطلب من الشخص إنه يبتسم، أو يتفاعل بطريقة طبيعية ، جرب زوايا مختلفة مثل التصوير من إرتفاع قليل، أو عالى ،تأكد من ضبط الكاميرا وبعدها التقط الصورة.